Cara ela saringan ana kasi pisah ini hata yang lutuk ma hata yang kasar ndia, kalo hata yang lutuk so na ana tunga saringan boe ana bisa lo lo dae kalo hata yang matua ndia ana ta bisa lo fa karna kanu ukuran yang lebih matua ma ana ta tahan.